Tarihi lesdi mai kanjum on lesdi mai hebaama ha dubi ujune ko saali. lesdi mai do mari barka himbe masin, do mari ummatoore je marbe andal be kishi ha bernde mabbe je jarugal lesdi mabbe yeso.